Pos pendi del avión i del dia. peru enque pareça ralu i contrariu alo corrienti, los assientus de passu siempri sonin mas regalonis i aliberaus. Yo es que ya ves que só más bien rala i las mis descojas pos no sonin las más corrientis, i no sé si essu sea güenu o no, peru, ave. cadacé, assina semus i ya vedremus si mos trai cuenta. Assinque la ventana se la queu pa quien la quiera.